Ël telefono, ël telefono al e 'na coza abastansa cumplicà, anche li ën po ël discurs d'prima che i gagnu d'ades, ël telefono cellulare a lu cunosu tant mei che ti che mi che sun ansianot, ma ël funsiunament l'ai propi nen idea, sia cum al e fait, cum al e però cum a funsiun-a lu sai nen